Ngeelooba ko kullel mbaawngel wuurde nokku yooro no feewi. Ngati ene waawi mooftude ndiyam e ɓanndu mun balɗe keewɗe tawa yaraani.